Jibna nolu udogo jibna erbia digda, jibna nolu kondarin jibna milahi kondarin jibna romi kondarin Labashkiri kondarin mudzarela kondarin, inger jibna lontani asfiraini kondari, jibna saila kondari kubayal dafei, jibna <hesitation> ingeri lontaninane asfaraine kondarin ishi mashosa ken hashina.